gott kvöld og velkomin í Kastljós stjórnendur Reykjavíkurborgar sæta harðri

gagnrýni fyrir óráðsíu því uppgerð gamals bragga í Nauthólsvík hefur farið gríðarlega fram úr kostnaðaráætlun upphaflega átti

að kosta hundrað fimmtíu og átta milljónir

en reikningar vegna framkvæmdarinnar slaga nú hátt í hálfan milljarð króna

kornið sem fyllti mælin hjá mörgum kemur líklega af

stráum frá Danmörku sem plantað var fyrir utan stráin kosta hátt í átta hundruð þúsund krónur og til að ræða þessi mál eru komnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir formaður borgarráðs og Vigdís Hauksdóttir oddviti Miðflokksins takk fyrir að koma með þessi strá hérna þú fannst þau fyrir utan

ég

og sýna ykkur hvað þetta er í raun ómerkilegt því ég var í beinni útsendingu á Stöð tveir þarna niðri við bragga

kvöld í kvöldfréttunum þannig að ef þú getur lyft þessu upp þá sést náttúrulega að þetta er engu líkt og að þetta sé danskt innflutt strá það botnar enginn í hvernig hefur það gengið það hefur gengið svona svona fyrst var reynt að dempa málið mjög mikið en

svo þegar allir stjórnarandstöðuflokkarnir í borgarstjórn settu fram ítarlega fyrirspurn um upplýsingar þá kom þarna skýrsla og það kom þarna húsaleigusamningur við h r og það kom

sundurliðað hverjir það væru sem hefðu verið að þiggja greiðslur á númerinu braggi Nauthólsvík

þá kom ýmislegt áhugavert í ljós og kannski helstu tíðindin eru þau að borgin veitti okkur rangar upplýsingar hvernig þá til dæmis eins og sá aðili sem er að fá þarna mestu greiðslurnar rúmar hundrað milljónir hann er búinn að gera leiðréttingu á þessu hjá borginni að fjörutíu milljónir af þessum

voru efniskaup en borgin lætur það líta út

að þetta sé allt saman verktakavinna þannig að það er

svo margt í þessu öllu saman sem á eftir að varpa ljósi á þetta er bara smá brot sko ég sem kjörinn fulltrúi Reykvíkinga verð að geta treyst því að borgin upplýsi mig á réttan hátt ef ég spyr um eitthvað þannig að það er ekki gert í þessu tilviki þannig að þá líka kemur svo mikið vantraust og ef sko það er ekki hægt að veita þessar upplýsingar á þessu stigi sko hvernig á ég þá að geta treyst upplýsingum frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í framhaldinu Þórdís

Lóa Dagur b Eggertsson borgarstjóri sem komst ekki í þáttinn í kvöld vegna flensu hann segir loksins í dag að það þurfi að rannsaka þessa framúrkeyrslu en það er ekki lengra síðan en tuttugasta september sem hann segir í viðtalið að það sé ekkert hægt að slá því föstu að þarna hafi verið gerð mistök hvað skýrir þennan viðsnúning eins og ég þekki málið nú kemur maður nýr inn í borgarstjórn núna í sumar og ég sé fyrst af þessu máli núna í ágúst þess vegna hefði verið gott að vera með Dag

ég skil það en

strax í ágúst og sjáum þarna og hann flaggar reyndar sjálfu hann Dagur því að það sé nú eitthvað skrítið við það það var viðauki sem kom fyrir borgarráð við óskuðum eftir minnisblaði um það því við fórum strax að skoða það á sama tíma byrjaði

að spyrja spurninga líka

þannig að það voru í rauninni allir að spyrja spurninga í rauninni skildum við ekki málið alla vega ekki við sem komum ný að og lítum og lítum þetta bara mjög alvarlegum augum við fáum síðan þetta minnisblað í borgarráð og það eru náttúrulega upplýsingar sem Vigdís er að er að vísa í þá fyrst sáum við einhverja reikninga hvort að það var fullnægjandi eða ekki ég get ekkert sagt til um það við fengum

sáum strax að það var bara mjög alvarlegt mál í gangi og í

svolítið einstakt að því leytinu til að því virðist ekki hafa verið flaggað í mjög langan tíma í þessu ferli sem er afar einstakt þannig að við stukkum náttúrulega á það þegar Miðflokkurinn setur fram tillögu í borgarstjórn fyrir viku síðan að það fari fram óháð rannsókn og vísuðum því bara strax til innri endurskoðunar og síðan þegar við

að skoða málið hvað við

viljum í raun fá að sjá þá sjáum við það að við viljum að þessi rannsókn verði þrjú hundruð og sextíu gráður það verði allt skoðað og ekki bara allt skoðað heldur líka komið með tillögur að úrbótum því þetta ferli gengur ekki og við lítum það mjög alvarlegum augum Vigdís þau ætla að láta rannsaka þetta hvernig lýst þér á þá rannsókn

það vita allir minn hug í því að þetta er orðið það stórt mál og þetta er orðið svo samtvinnað borginni allri sem sagt því fólki sem eru persónur og leikendur þarna niðri í Ráðhúsi að ég tel að það komi aldrei til með að ríkja traust um rannsókn sem að borgin fer í á sjálfri sér og það er rangt sem Þórdís Lóa segir að það hafi aldrei verið komið einhver rauð flögg vegna braggans það er nú bara

í ágúst

sautján þá bað aðili í innkauparáði borgarlögmann um að skila inn minnisblaði vegna mjög undarlegra reikninga vegna braggans á sínum tíma þannig það blikkuðu allar bjöllur varðandi þetta verkefni hjá borginni ég tel að hann sé ekki einsdæmi þessi braggi það er til dæmis Mathöll á Hlemmi

að leggja núna fram spurningu vegna vitans við Höfða og svo framvegis best er að lýsa því þannig að þetta sé krani út úr borgarsjóði og það er mjög óeðlilegt að það sé fyrrverandi starfsmaður borgarinnar sem að getur samið um verkefni og og vörukaup og verkkaup við þriðja aðila fyrir hönd borgarinnar og hún er hætt sem starfsmaður reikningarnir

Ráðhús þar eru þeir borgaðir og greiddir og mér er sagt því miður að þegar þetta kemur fyrir borgarráð núna í ágúst og ég sé þetta fyrir alvöru í fyrsta skipti þá hafi verið búið að vinna verk og kaupa vörur fyrir þessar hundrað og fimmtíu milljónir sem borgarráð síðan samþykkti á þessum fundi sínum það er alveg rétt það er bara grafalvarlegt

og hönnunarsamkeppni Margréti Leifsdóttur það er alveg eins gott að nafngreina arkitektinn að þessu verkefni sem

þú varst að nefna hérna áðan ég hef reyndar reynt að ná í hana í allan dag með ýmsum leiðum og til þess að spyrja hana út í þessi mál hún er eigandi arkitektastofunnar

en er fyrrverandi starfsmaður Reykjavíkurborgar í áratug sko henni er hálfpartinn svona lýst eins og verkstjóra yfir verkinu en er arkitektinn hversu mikið sjálfdæmi hafði hún um ákvarðanir sem leiddu til framúrkeyrslu ég hef bara ekki hugmynd um það og ég þekki í raun enga forsögu í þessu máli aðra en bara sú sem birtist okkur núna í ágúst ég hef engar forsendur til þess að dæma neitt um það mér finnst bara allt í þessu máli vera afar óeðlilegt þess vegna finnst mér svo mikilvægt að jú ég ætla ekki að setjast í neinn rannsóknarrétt í þessu máli ég

vil bara að það fari allt upp á borðið frá a til ö og fá það bara frá óháðum aðila innri endurskoðun er það sannarlega og hún mun mjög líklega verktaka fleiri

aðila í þetta verk því við erum að gera mikla kröfu um að það þetta verði unnið mjög hratt

utanaðkomandi þetta er innri endurskoðun sem kemur til með að stýra verkefninu og hún klárlega fær með sér einhverja utanaðkomandi aðila til þess líka ef hún þarf þess en sko stóra málið

í mínum huga er ég vil bara fá að sjá hvað gerðist og taka á því máli þegar það kemur bara rétt af því að við vorum þarna að ræða hvernig kostnaðurinn óx arkitektinn hafi hringt í eða sent tölvupóst til verktaka og samið um tímakaup á

formlegur samningur ekki útboð og ekki útboð en þessir kostnaðarliðir eru upp á hundrað og fimm milljónir króna og eru hæsti einstaki kostnaðarliðurinn fer þetta ekki gegn reglum borgarinnar um innkaup mér finnst allt sko ég get í rauninni ekki sagt neitt ég kom ekki að þessu veit ekki hvernig þetta ferli var

við það og því var ekki flaggað margoft og

formlega og aldrei fyrir okkur sem erum komin ný að borðinu fyrr en í ágúst

þá innri endurskoðun sem skrifar upp á ársreikninga er

er þá samþykkt veit af því að bragginn er inni í

tvö þúsund og fimmtán og tvö þúsund og sextán það voru að koma beiðnir um sem sagt hérna frekari greiðslur Sjálfstæðismenn höfnuðu því í síðustu fjárhagsáætlun að leggja meira fé í það vissu allir af þessu svo ég bara megi líka segja hérna lögfræðina í þessu ég tel til dæmis af því

innri endurskoðun taki með sér einhverja aðila að rannsókninni ég tel að borgarlögmaður sé nú þegar vanhæfur hefur dregið það í rúmt ár að skila þessu minnisblaði sem innkauparáð bað um ég tel að innri endurskoðandi sjálfur sé vanhæfur því það er búið að kvitta

á tvo að minnsta kosti tvo ársreikninga þetta er ekki vandamál sem er að koma upp eftir kosningar þetta er vandamál sem er búið að vera viðvarandi síðan ákvörðunin var tekin og sko

sem sagt skrifað var undir í Nauthólsvík og það er búið að vera að dreifa hér myndum af borgarstjóra þar sem hann skrifar undir með rektor h r slæmt að Dagur er veikur því

maðurinn sem á að svara fyrir þetta hann er framkvæmdastjóri borgarinnar hann ber ábyrgð bragginn er inni í skrifstofu sem hann er yfirmaður fyrir hann og borgarritari þannig að þetta er þetta verður allt að koma upp borð og til að skapa traust ítreka ég það að ef á að fara að kaupa einhverja aðila utan úr bæ hjálpa þá er bara best að hafa það allt saman óháð því þetta fólk situr hringinn í kringum borðið og til dæmis borgarlögmaður og innri endurskoðandi þeir sitja borgarráðsfundi þar sem verið að tala um þessi mál og eru búnir að ég veit ekki betur Einar en það hafi verið alla vega hefð á síðasta kjörtímabili að borgarstjóri og skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar þar sem bragginn er

inni hittust alltaf einu sinni í viku og fóru yfir málin hvað hvað væri í gangi þar á á á þeirri skrifstofu hvað segir þú um þetta þetta vanhæfi ja sko í rauninni þá er þetta verkefni allt saman þú talar um það að það hafi ekki það hafi bara verið að koma upp núna það er náttúrulega rétt að þetta er búið að vera í gangi undanfarin ár það sem

við erum hins vegar bara að koma að þessu núna

varðandi traust til borgarstjóra þá finnst mér nú bara eðlilegt eins og í öðrum málum að þegar menn hafa traust fólksins sem mér finnst nú Dagur hafa í þessu tilviki því hann hefur hreint alveg frá byrjun alltaf verið með allt uppi á borðum en fyrst og síðast þá alls ekki rétt Lóa sko nú er ég að tala um þetta mál og ég er horfum bara á fleiri mál af því að þetta virðist vera sko ég meina eins og Hlemmur þar kostar var frumkostnaðaráætlun hljóðaði upp á hundrað og sjö milljónir króna heildarkostnaður í lokin var þrjú hundruð og átta milljónir þú veist við sjáum fleiri svona verkefni ef við lítum bara aðeins lengra aftur í tímann það er eins og það sé enginn á bremsunni ég held að þarna erum við í rauninni að bera saman epli og appelsínur þarna getum við farið inn í ýmislegt hvort sem er hjá ríki eða sveitarfélögum ég held að bragginn sé alveg einstakt þegar kemur að ferli ég veit bæði í Mathöllinni og í Sundhöll Reykjavíkjur þá var flaggað þá voru teknar ákvarðanir þegar það sást að það mundi verða

og það voru gerðar breytingar á hönnun og fleiru og já en þá ákveða menn að eyða meiri pening í verkið en af hverju eru þessar upphaflegu áætlanir alltaf lægri en raunverulegur kostnaður síðan reynist vera já þetta er náttúrulega bara besta spurningin sem við þurfum að svara í

pólitíkinni í heild af því að þetta er landlægt af hverju erum við að taka ákvarðanir af hverju er verið að pína niður kostnaðaráætlanir til þess að pólitíkin taki ákvörðun og svo kemur eitthvað ofanálag og þá er komið svona hálfgert

þetta virðist sko tuttugu þrjátíu fjörutíu eða áratuga gömul saga bara landsins okkar og menn hafa líka vitað þetta um árabil en en bragginn mér finnst hann vera aðeins öðruvísi þarna og það er ástæðan fyrir því að ég legg svona mikla áherslu á

en er er eitthvað saknæmt þarna ég bara veit það ekki að hoppa í einhverja niðurstöðu með það bara alls ekki ég vil bara fá

það skiptir verulegu máli að við fáum yfirvegaða úttekt á þessu við fáum öll kurl til grafar og þá getum við tekið á niðurstöðunni og þá getum við farið áfram rétt

í lokin nú hefur borgin bara lögbundna skyldu við borgarbúa um að veita alls konar grunnþjónustu og já lögbundin verkefni maður veltir fyrir sér þú

alls staðar verið að skera niður þið eruð alls staðar að reyna að hagræða svo sér maður þessi strá hérna fyrir einum komma tvær milljónir

ljós í loftin sem þarf að fljúga til útlanda til þess að ná í og einhver svona sóun að því er manni finnst já ég er alveg sammála því mér finnst þetta mikil sóun á almannafé hvernig getur þú veist

borgarinnar í rassvasanum þá náttúrulega

ég er bara algjörlega sammála því og það er þess vegna sem að við lítum þetta svo alvarlegum augum við erum komin í borgarstjórn til þess að auka gegnsæi til þess að viðhafa agaða

og það að þetta verkefni kemur upp

það bara mjög alvarlegum augum en Lóa þú ert að setjast inn í sko fallinn meirihluta og ert raunverulega að viðhalda þeirri stefnu sem var keyrð á síðasta kjörtímabili þessi rosalega sóun á öllum sviðum og framúrkeyrsla við höfum kallað eftir sko meira að segja úttekt ég og Miðflokkurinn úttekt á fjármálum og stjórnsýslu borgarinnar vegna

komið upp þessi nýja borgarstjórn tók til starfa þetta er bara brot af því sem ég hef séð og er að kalla eftir því að það sé óháður aðili sem fari yfir fjármál borgarinnar komumst ekki lengra með þetta í kvöld það er ekki fleira í þættinum í kvöld sjáumst annað kvöld veriði sæl